Sagna ni mu kanran ghi an a- a- a sangangh a- a- a- babiyonangh an- an- an méésamma. Nrucktune kuurma langhi, dhii dhackatine i waana ka dhacké-wo-doodune i burtu.